الصين عندها تاريخ قديم وثقافة عريقة، يحترون تقاليد والعائلة بشكل كبير وعندهم احتفالات مثل راس السنة الصينية، الأكل الصيني مشهور مثل النوديلز والدم- والدموبلونيز وعندها احترام كبير للفلسفة القديمة مثل الكونفوشيسو شو سيا.